S'arregodu meu este candu fuao pitticcasa, in famiglia fuadeusu otto figgioso. E quindi <hesitation> sa cosa pru bella fudi candu si cecceiausu tottusu in sa mesa a pappai. Tra mamma, babbu e nosu fuau deghi in tottu, e sa cosa pru bella fu cussasa. Si cecci e torra a sa mesa e pappai tottu parisi.